إذا رجعت ألف عام إلى الوراء، أول شيء أسويه هو التأقلم مع الحياة اليومية وأتعلم اللغة والعادات. بعدين، أستغل معرفتي الحديثة بحذر لمساعدة الناس في تحسين حياتهم، مثل تطوير طرق زراعية أو طبية بسيطة. أحاول أبني علاقات مع الشخصيات المهمة وأتعلم من الحكماء لأني أؤمن أن التعاون والمعرفة المشتركة يغيران التاريخ.